Ndikka mi tuukoo jamdi mootaaru ko mi tuukotoo maa ching, gam tukaago moota ɓura hokkugo ma reenaande, gam walaa ko heɓata maa, hendu fiyataama naange fiyataama ndiyam toorintaama, to wa a dow maa ching e hendu, e nange, e ndiyam, e luggol ñolngol pati see to a nani ɗum.